घर माँ पास्ता बनान की जो विधि ची आसान ही ची दो कप मेदा लिया दो चमच तेल लेल्या दो अंडा लिया एक/चार छोटा चमच नमक लिया पानी लिया और येते मिले ते रख दिया दो- तीन मिंट तक पानी मई रख दिया यु तू बन गयउ पास्ता तुम्हरो और जो पिज़्ज़ा ची पिज़्ज़ा मई लगदु चीज़ लगदु और सब्जिया लगदी ब्रेड लगदु और जो बकरी वाला सामान ची वो लगदु